Ya hala kinewe ni kufaya, hadafatani intul ya kinewe me te abuna iyesi, cuma hajaga ya niya kufaya ni luman sifuruk te asuda hua aduw. Lama ya luto hua ya ni ufeifala lako wasina adu human sifaturuk, kalo yang sato amaun biasakan hadatu ya leke watafem ya ni watafem huam ni lumansi esente adu se. Loy huan daktu yakunaina adu esenino hafwem loy huan yakunaina ibana loy huan ikese ni amta ufayani ni watafem iwelisefu, i danawa i sefu ikese wuhim ufayam. Haikese wuhini ufayama, ya samara ya samara leke ya afatoem ya kaifem ya inara se, yak aifa anim la amrale ni amroufaya am huna am foi. Am foi haa am aimamatek. Loy huan Adak esanleku nile haa buna esiste amfele na kutumansi amfele, nakuwanatiti amfele aii kalo na kutumansi pasti amfele. Holoy huan <hesitation> yang sato mahu, hirate adadaki ya patea sukuhua adik liki watafe liki adimini, mtiti hua hirani ufaya fala luhu masaja. Loy huan <noise> <hesitation> amrabut matanis sike esilekule, hirayati satea kutulus lahu hafeste tewa. Cuma adaktuwa ratatana hua masaja kakana eni, watafi luhuan awuhuni ufaya. Niang anehamte tewa rabutene ufaya homa sampe tahesan he, ya jual ya halafel fatanik. <noise>